Biby mamofona maimbo, ohatran'ny tsy de misy biby mamofona maimbo fantatro fa <hesitation> ny biby rehetra izany rehefa maloto tokony hoe maimbo daholo, ny kisoa, ny alika, ny saka, ny akoho amam-borona, ireny de maimbo daholo rehefa tsy diovina ny tranony na tsy sasaina izy ireny.